अधिकांश ड्रम चमड़ा से बनेल। पशु के चमड़ा ल इस्तेमाल करके ड्रम ला बनाए जायल। ड्रम आम तौर पर प्लास्टिक से भी बनेल। सिर के कंपन से पूरा ड्रम हिलजायल। ऊपर और नीचे के सिर के ये कंपन हवा में कंपन पैदा करेल। जो ध्वनि बन जायल हैं और अंतत। जब सिर का कंपन कम हो जाता है। तो ध्वनि कम हो जाती है।